يجولوا-يجولوا أن أصل الكون هو إنفجار تولد عنه كويكبات صغيرة وعوالم فيزيائية بس اه ما نجدرش <hesitation> نحدد بالضبط فكرتي عن أصل الكون مشان هي <hesitation> منشوفش <hesitation> أحيانا ما نصدجش النظريات بنسبة كبيرة حتى ممكن نسبة عشرة في المية ما نعطيش النظريات أي أهمية.